<noise> ikhaa xó rí tsí xu̱kú xó xu̱wánꞌ jamí míxtu̱u̱n tsí <noise> naꞌne rí nadxawíi̱n ikhii̱n mbo̱ꞌ xó rí ikhaa mandxaꞌwá mbáa xu̱wán ná i̱mba̱a̱ xu̱wán tsí na̱ꞌkha̱ janíí rá, ánte̱ rí. Ikhaa xu̱wán tsúꞌkhue̱n juun tsí nandoo gíkhu̱ún xtíla̱ o ikhaa xu̱wán tsúꞌkhue̱n naꞌne naꞌne snuꞌwan rá, pero xu̱wán tsí goꞌwóo, tsí goꞌwóo rá, na- nandxaꞌwée̱ na̱we̱je̱thu̱u̱n rí ma̱xátu̱muu xu̱kú tsúꞌkhue̱n, <noise> tsíñúu̱n rí, tsíyuu ikhaa xu̱wán tsúꞌkhue̱n rí ma̱tu̱muu xu̱wán, rí mi̱khu̱ún xtíla̱ o porke xu̱wán tsúꞌkhue̱n na̱ña̱wo̱o̱n goꞌwóo̱ goꞌwóo ña̱ꞌñii̱, rí ma̱xáꞌkha̱ nimbáa xu̱kú tsí xó, xu̱wán, xó e̱ge̱, xó iꞌwíin xu̱kú i̱ña̱ꞌ, por ejémplo̱ xó ikhaa ju̱ꞌuun, xó ikhaa na̱ña̱wúún tsí xu̱wán a̱ꞌkhue̱n na̱ña̱wúu̱n tso̱toon, <noise> na̱ña̱wúu̱n xede̱, na̱ña̱wúu̱n nu̱ndxa̱ꞌwee̱, mangaa rúꞌkhue̱n juun rí nagáyuu nadxawuun xu̱kú rí nagáyuu, pero xí mbáa tsí xu̱wán ndawa̱a̱ rá na̱tu̱muu xu̱kú naꞌkhúu̱n. Ni̱ka̱ jayáa̱ mbáa xtíla, ni̱ka̱ jayáa̱ máꞌ tso̱toon, xó i̱ndi̱í na̱ꞌkha̱ naꞌkhu̱ún. Tso̱toon naka gágu̱u̱n tso̱toon asndo o asndo xede̱ mbo̱ꞌ. Rí i̱mba̱ mbu̱júꞌ, <noise> tsí míxtu̱u̱n rá, nambáyúu, ikhaa tsí míxtu̱u̱n a̱ꞌkhue̱n nuthan mi̱jne̱e̱ ikhii̱n rá, tsíyuu gúya mújúun mi̱jne̱e̱ na̱chi̱thun mi̱jne̱e̱. Náá n <hesitation> uu rúꞌkhue̱n rá, n <hesitation> uu rí tsí míxtu̱u̱n rá, <hesitation> xu̱kú khaꞌwo, xu̱kú na̱ni̱gu̱u̱ꞌ ma̱ꞌne, khaꞌwoo mina̱ꞌ ñajuu̱n. Tsí-tsíyuu gámbáxu jmíi̱n tsí tsí xu̱wán porke nda̱a̱ gamakúún tsí xu̱wán nanitsíi̱, ikhaa jngó na̱chi̱thun mi̱jne̱e̱ ikhii̱n, nutsíi̱n nguáná ído̱ rí, nánguá má iyoo, ra̱ꞌkhá naꞌpho̱ mi̱jne̱e̱ míxtu̱u̱n nachíthiin <noise> ikhaa xu̱wán, xómá xu̱wán ga̱ti̱ga̱a̱ naꞌkhui̱i̱ míxtu̱u̱n. Xkuaꞌnii rí tsíyuu gúya mi̱jne̱e̱ mújúu̱n. Xómá tsí míxtu̱u̱n, náá, náá rí ñajun eꞌne tsí míxtu̱u̱n ja rá, tsi̱jní naꞌne khaꞌwu̱u̱ guꞌwáá ja, naꞌkhúu̱n tsi̱jní, xúgíin xu̱kú tsí naguwá nune̱, naꞌphi̱i̱ ixí naꞌpho̱ ya̱a̱, ikhaa tsi̱jní tsúꞌkhue̱n naꞌne khaꞌwu̱u̱ guꞌwáá, a̱ꞌkhue̱n ijmaa tsí tsí míxtu̱u̱n ja rá. <noise>